والله ممكن تقول الشعر الى حد ما لسة عندو دور في <hesitation> الوكت الحالي ده، <hesitation> بس ممكن يكون شكلو اتغير من <hesitation> قصايد بقى اغاني و حاجات زي دي، فا ممكن برضو تلقاهو كالهام للفنانين و كدا، لكن ما بتلقى ناس كتار <hesitation> بيفتشوا القصايد بي شكلها الكلاسيكي.